Ulm inteto dor ma beh era legeta ega obari gede churchi eqera rele kisan be ewe ewo clocki, oka chu okaka bra elera neẽ obari tinyo apun boso nkpon biramu biramu, shen adae, usenu da nah o kanah so bai eka gwan ore-clocki wo deen nja achu dre o base elabor ba nasarun bun intito ka torma intayo. Tora nanuelaboyo oka are araba clocki wa bra nah onre ke tebe intite dor wey donin intito dereyo nga jowen one reberekpo seomo bremoko baren chu anuko to ecken Amu so that of armu ka dala oche noor oon reka ka naw intèto tera reka glan eon reka nah intito dašnye Kaju onnée ra Kee areee abo gola ünisto raka telle gola inyime beh inteto bah toma. Tore ma bo geegy weea wa era bo kparun. Ogarain wojo neẽ eken nmu okajusa beh ekpan because rah kparan inne ogori do an but oka era on ko mamo ejiri mo abor era enu ka nasaru or enu ranasaru odekie abanron okiere babanru oka intite oka yia, otar obere clocki aowe key qui ra oka are oka see danja ray era, danja weeh, biramu ban beh eeh yo obo gbo okunne ray okа kparun wee wee ye juan otor o weeye. Weeye toma o mar bay weeh ye toma omabeweeh laya ko a ja ju redore ank nasan sey egeta se seen tay oya gee tay aro clocki abo okapunnu biramu oo bira okun biraramu are se see on de njo onneẽ oka nee larre bo far mu see eeh intite yo dola oyie wey jonwe ofar yea, okponto see nonne weeru oqira see weeru otonwoyea okporon gbosin tora kojin dorako osinye baji kwa ofar, ofar rekeju reke royansee nyime. Oka wee afar ajuri eh, ofar ra oka moor ra kara ju moor ofar or nah chala ah. <hesitation> oquira see mar oberegeta bokesaram with luckyo tinya bo enana elegeta beh etiepeku owabiramu, sen daa, daennu or see daenny so elobo berence. egetayo Obele aye see ya see narontito oo towarai quira Oro clocky oka qui Saba aowe do bo intato deen egeta oka nah ere ere clocki Olari ogen clocki- chun ownee a chu nja dey nja Ayui So une oka mai to wa mai bre-clocki aka kpenwe seen intito see yoron oden see ton intito Ore-clocki eka torra yearah tornwe tornwewen a qola ore-clocki Olare owe ar see mai <hesitation> aowe ka dala oretre-clocki wa era bre clocki yo. Towa qui do ro oto-egeta yo sosotonn otor ajuri ekereba intito nde nye o, ka chu nteyoõ so wa gbo osoroõ w na okuotoryo binabe yabedon see m yamanu duran ako torn injian no ekparovic injianath wens mai eru kasclarelare etalege beh churchi, okeshan bo-clare biraramu, wesannu, see kpon oten berre tamaru tin mai lamaru Weeh, are seen dala intito ba. tinwa mari intitolare are both obere-clockiyo qui. Bo qui danja or biramu weet oo danja chan pee nja ajuenke or see mai tin eguan oro- clocki tin Ounce Odalara again gwan oro-clocki co qui. (unintelligent) churchi okadalara bodo oka kesan tene eguan teeh-beclocki orkaah̃ are ounun yere yaree doso mmuo bah partey anu abe nah lare bah kesan. Okanseen omoõ omoko tebo kpobaimo uwa chu see nay intisto, tinwa naye intito werah eka bo nton abore quiye oka qui yoba qui okaparan anu gowe deey ogalaru pee ogala gwen ke qui injaba era ogalarae. Beh tien ne inseen kabeno intito bay nah yo robolo nah yime oka ein intite oma golae oka jah bo kpee anu ra nare yime eka naim yime. Ekabo oregeta oka dalarey oun odalarey kusen bey cara ara bey geta oba dobari befa omo regbe nee geta ekoo oba na nini ah toaninini lade remu aladeremu aten okparanmu wa bearin ke jojo eken nmu abebekor equa serieken nmu ton rayeen ofar nmu wey yea setosoporugbosin era ju towa towa achuchue romomo oka chara seenyeke ka pee mpee ajuri wojurah okaturofar nmu repunfe nmu opa wen gienke okojor aseen intito okaranee oun resee nah intito oka nara nee intito, to wa na intito weh Oka nawo okperaweh okpiera eoro, eoro nton bae nton bah na wo oka tobo intito eoro oka chuma ajuri so akpbere araintoh oka ton mbo intito rani bere chuma ahuri bro be nama intito boto olare bro ounee both oka nah intito chuchueew e ela sebo owa wen ke oba bah san otar chuegeta, berechuegeta ino ean oo, otor ean oo wa gbo soe omo innene tito noor bora oka ton ba chuchueew wgwtayo ela eka kpo juen eta ju mo oku rebe abaru sen intito oo banee